Aja mi tukwa kweli, enikafu minafasi sawa kabisa. Shagya lijinsia, walu umuli ee. <hesitation> Kuu pandwa mkumu, tuku Tanzania kuu. Oto wanashirikwa, totu wanasoma, labda mtoto hapotu mkola. Sika waida fineakaomba. Mila ziauzia haipa.